<hesitation> karazana raha magnitry <hesitation> fampiasaigny kaofa mahandro ai, <hesitation> kao mahandro rô zao matetiky mampiasa leha poivre regny ee, cary de sakay tany, de <hesitation> kaofa magnano môfomôfo regny matetiky mampiasa ohatra hoe lavany ô, kaneligny e, jirôfo ô, de kaofa magnamboatra dité ohatra de veromagnitry.